Ah! De fa fomba iantsoa vonjy am'zay aloha de fa soit lakolosy igny zany pepehanao, na ohatsy hoe izay olo mandalo eo, misy partie mandalo regny koa rô iantsoanao vonjy, na laha ohatsy hoe misy vy be afaky ipepehanao varavara ao de pepehanao avao varavara igny, tsy maintsy ho ren'olo avao.